Chapet ap ingokieti, itau ichemushani ingokieti, ipinam ingokiet yachamukandos peeki, itli katiti igany kotarta karatikik, karibu saisyek taman yoo kole kokeapuch kotekele keapuch kotarta karatik karibu saisyek tamani. Icheru ngokchie nguung'ii iipu konyo kot ana inde sang yoo isutu peek chepele piich chechamukandosi, ipinde ngokchieti, icheru anyun polepolekororiki. Ndakaicheru kororik kotkopeki, komuuch ipimil eng maati, komuuch inde maati imel kopek kororik komie. Inyoo anyun icheng rotweti icheng keipet itaunen mi chito netaune kotilunee maeti, komii chito netaunee kotilunee pateti tegemeane tukcheingende tukcheiengdai komii chito necheru cherune yotok poo patet kole kotoree kondas kitikin akocher komuuch ipeti iyat maet icheru tuguuk ap maet inde tapani, iun kokararanitit inam tukuuk cha maet ngoketinye seset ikochi. Iun kotililit icheng peek che kaititeni iuni arok anyuny iun rotweti icheng keipet ake ipitilatilchi komengekitu komengekitu. Akinde maat inde maat anyun, inde chumbuki, inde peek tutikin meny kochang'a akigany korur ndakapkorur anyun komie. Komii chito ne chamei ko kakotar peeki, itilchi nyanyeki, itilchi kitunguiki, ngomemeche inde mwaita igany koruree mwaita nyii. Mara koyakwai iker kurur kurur kasaa kotko chorotyo yanyeki kururyo kitunguiki, ngo ketinye saumu ngeketinye ginger akichame, inde ak pilipilik igany koruryo kapisa akinde supuk tutikiny ipaipachii ngokchee chaprt ap ngotchee, komii chita age nechame kokarangan, igeny korur ndakakoruri isutu inde tapan i ipchei inde pendo tapani, inde supuk tapan inyoo anyuun icheng sapuriet ake netilili, itil kitunguiki itil nyanyeki inde mwaita ng'uung kitikini. Itilchi garlic i ana ko ginger akikarangani kotkuyoo <noise> kamach kopiriritu kitikin kole kitunguik, inde pendo anyuni ikarangan kapisa metisipinde peek. Ikarangan pendo kapisa ko ndekero ile kakomach kopiririt pendo kole inde supuk tutikin, sikoek teken kole. Akikany kochamukanchi isutu ipaipachi pendop ingokiekit.